एबे यापन देसवा छाणके दोसर देसवमा कसके भिसा एपलाई करके कहबाही जौत । सुरुमा यपना कती काम क लागी जाइ थाह पावे पर्लाई नाही । जसनेकी एबे हमरा पण्हे जाएके भेले जौत हमरा युनिभर्सिटियामा नभए कलेजवमा सबह एप्लाई करे पर्लाई । उ युनिभर्सिटिक हसे कलेजवक मन्सावा सबह हमराके बलवे पर्लाई लो याउ तुइ पण्हे कहाँके । हसे कागत सबह देसइ । उहे कगदावा सबह लेके फर्म ओर्म भरे पर्लाई । ओकरा देउन्कही जम्मा यपन कागत सबह जम्मा मिलवे पर्लाई । अ उ छणके तोर एबे काम्क लागी जाए हखबाही जौत काम करेवाला ओहवा कम्पनी हसइ उ मन्से सबह हसइ । हुन्का बलवे पर्लाई लो याउ तुइ हमार कम्पनी मा काम करे । तुइ चाही हमार घरवा म काम करे याउ । हसे हुनुका बलवे पर्लाई, हुनुका कागत सबह बना देवे पर्लाई नाही । घुमे जाएके भेले यापन अघिना फेरी पैसा देखावे परसाइ । बैङ्कावमा कतेक पैसा चाहे लगसाइ उ देखवे पर्लाई नाही । जम्मे कागज मिलाके एबे काही देसवक लागी ओथिया करइ बणहु देउन्कही भिसा चाहे बणइ उहे देसवक ओथी एमबेसिमा जेबहु नाही । ओहवा जाके जम्माइ कगदावा देखावे पर्ताइ हमार । हमरा इय इय काम क लागी जाए बणहु हमार इय इय काम क लागी भिसा चाहे बणइ कहके । एबे तखानही एबे हुनुका उअ देसवक मन्सावा सबह कागआजअवा सबह हेरके तही ओथिय हुनुका बिचार कके भिसा देवे कि नाही देवके तही हुनुका ओथिय बिचार कके देतइ नाही । हमरत ओथिय ओस्के कके भिसा एप्लाई करे सकबाहु नाही ।